koʻu makuahine koʻu makuahine ʻo ka ʻalani kona waihoʻoluʻu punahele. ʻoiai ʻo ka ʻalani kekahi waihoʻoluʻu o nā waihoʻoluʻu ʻekolu no ke kime popōpeku ʻo ka <laughs> denver broncos <laughs> ʻoia ka noʻonoʻo koke i ka waihoʻoluʻu ʻalani noʻu.